Lu me matrimoniu ideali è cu picca pirsuni, invitari giustu a li parenti e li amici stritti. A mia ‘un mi piaci la confusioni e li posti cu tanti pirsuni. Mi piacissi un postu apertu, cu tanti pianti e ciuri. Lu manciari abbunnatu e sapuritu cu pisci e carni accussì si accuntentanu a tutti. La musica rilassanti di manera ca nuddu si ni va di lu matrimoniu cu lu duluri di testa. Macari mi piacissi ca li carusi e picciriddi avissiru un postu unni jucari senza ca si siddianu stannu assitati a tavulinu.